افضل نصيحة اني تلقيتها على الأطلاق هي جانت اذا انت رايد شي راح تحصله بس لازم تجتهد اهواية و اني فعلا طبقته على حياتي لأن جان حلمي انو اني ازور دول ثانية و فعلا اني كلش اشتغلت على نفسي و ف مال و انقبلت بمؤتمر مال التغيير المؤتمر بدبي كوب ثمانية و عشرين السنة الي فاتت.